Stove itwe oweitu neeba eriyo, nayo neeba eri nka sigiri baitu yo nitugikozesa na parafini kucumba, baitu titukucumbiraho ebintu bingi. Nocumbiraho just ebintu bitaito nka amata, oba amaizi gokunywa, nokutagasizaaaho emikubi. <hesitation>